Raha hoe hanina hohaniko andro a mandraina de hanina mamy satria mila anle siramamy zaho an, <hesitation> hoentiko miatrika anle tontolo andro, lasa <hesitation> hery agnaty vatagnanahy.